Wor united kingdom wor tok kaa amtan jaben qabu jaben karra latinen lafa gudda qabanotu mal qana wor boke mirti gugurdati robuu dum qabanti ishiane qaban lila wogaa duftu woga ishiane mara gudda.